اي نعم حصل واني عملت نفسي ما شفت شخص في مكان اما انه انا مستعجل ما عندي اي وقت عشان اكلمه او اسلم عليه او ان عندي او ان بيني وبين هذا الشخص مشاكل وحساسيات واكون مجروح منه وما ابغى اكلمه ابدا او انه هذا الشخص لو شافني ممكن يضايقني بكلام معين او مثلا يفرض علي اني اروح معاه مشواره او بيته وانا ما ابغى اروح معاه.